ଟାକ୍ସୀ ଉନକା ନିତ୍ର ଦିନ୍ଯା ବହାନ ଜିଯୋଂ ଥୋଡୀ ହମେଂ କୋଟେ ଜାଗା। ଔର ଅନ୍ଯ ଜଗା କୋ ଜାଈ ପଡୀବା ଜଦୀ ଆପନା ପକରେ କାର ଖିମବା। ବାଇକ ଖିମବା ବାସର ସୁଭୀଦା ନହୀଂ ତାଲା ଆପନା ଉନକା ଟାକ୍ସୀ। ବୁକ କରୀ କୋଟେ ଜଗା ଔର ଅନ୍ଯ ଜଗା ଜାଈ ପଡୀବୀ କୋଟେ ଟାକ୍ସୀରେ। ଶେରିଂଗ ଟାକ୍ସୀ ମଧ୍ଯାଂ ଆପନା ବିବୀନା ଲୋଗୋଂ କୋ ସୋଈଥା ପସୀ ଜାଈ। ପଡୀବେ ଅବଂ ତାକର ଖର୍ଚଵୀ <hesitation> ନର୍ମଲ ଟାକ୍ସୀ ଗଂଧାରୂ। ଟୀକେ କମ ଟାକ୍ସୀରେ <hesitation> ଟୀକେ ସୁଭୀଦା ଅଧିଗା। ଥୀବାରୂ ଲୋଗୋଂ ମନେ ଟାକ୍ସୀ କୋ ପ୍ରେଫର କରଂତୀ ବାସ। <hesitation> କିମ ଟାକ୍ସୀରେ ଟୀକେ ସୁଭୀଦା ଓଟୋରେ।